Gny fribrosiana nify zany gny volohany aloha tsy maintsy mila brosse à dents hanao, borosy nify. Asia colgate gn'aminazy egny, de igny amizay asiana rano kely heky, de ahosokosoky amy gny nify rehetra zany, gozana ah ambony ambany ambony ambany ambony ambany, da miaraky amy colgate igny mba hialan'ny gny loto aminazy aby rehetra. Ze tsy azo atao ambony ambany, atao megna gauche à droite megna gauche à droite koa. De tondrahy rano amizay; tondrahy rano io mampiditsy rano ambava hanao. Nofavy teo igny ikobagnanao anazy de aloa le rano de madio gny vava madio gny nify.